مےٚ چھِ زٕ پٮ۪ٹھٕ پانٛژھ کُنٛزٕ نِوان، یِمَن منٛز عام طور پٲٹھۍ میٲنۍ گرٕ تہٕ گاڑِ ہٕنٛز کُنٛزٕ تہٕ سۭتۍ دفترٕچ چابی یا میل باکس کی تہِ شٲمِل چھِ۔